दाल अनुसार यो पकाउन्या तरीका चाइ फरक फरक हुदो छ । त्यइलाई कसो बनाउन्या क्या गर्न्या जसै कोई दाल छिट्टै पाक्तो छ भन्यापछि काई दात माठा सम्म पाक्तो छ । त्यई भैखेर फरक त्यो हो भन्या पछि अब दाल पकाउनाका लागी सब भन्दा पईला त जसो दाल भयापन त्यई दाललाई राम्णी धुन्या, धुयापछि जाइदो हामि पकाउन्या भाणो हुदो छ प्रेसकुकुर त्याईदो धुईखेर हाल्यापछि त्याईदो नाप नुन, नाप हदेलो हालिखेर त्यइलाई उमाल्न्या उमाल्यापछि त्यइलाई सिट्टि लागिखेर त्यो पाक्यो भनिखेर हाम्ले थापाई सक्यापछि चाई अत्यो दाल भुट्नाका लागि चाइ हामीले त्यई भाणो हुन्छ एक, त्यई भाणानी नाप घिउ, तेल, अब क्याले भुट्न्या हो धेक्या अत्यो हाल्न्या त्यो हालिसक्यापछि त्या पछि त्याइदो अब मेथी ज्याज्या छ जिरासिरा आफुलाई ज्या निको लाग्दो छ त्यो हालिखेर अघाणी त्यइलाई त्याइदो पणकाउन्या पणकाइसक्यापछि चाहि अत्यादो टामाटोर भयो, अरुअरु ज्या ज्या छन धन्या पाउडर भयो यसा मुसला हामि ज्या ज्या मुसला हाल्ला छु त्यइलाई हाल्न्या त्या पछि त्यो दाल जो हामिले पकाईखेर राख्याको हुदो छ त्यई दाललाई मुथिउदाई झ्याम्म हाल्दीयापछी त्याईदो स्वाद अनुसारको नुन भयो खुर्सानी ज्या ज्या हाम्ले हाल्न्या मर मसला भन्दा छन त्यो हालिखेर त्यइलाई भुटीखेर ट्याक्क राख्यापछि त्यो चाहि झिक्कै झिक्कै स्वादी हुदो छ । दाल पकाउन झिक्कै मिहेनेत पन गर्नु पड्डैन नाप मिहनत गर्यापन मिठ्ठो हुदो छ जसो लाग्दो छ ।